<noise> <hesitation> banya orang di ambon, maluku, bahkan di indonesia itu menganggap hewan yang badaki, yang paleng dong seng suka itu kebanyakan tikus, karna, dia banyak bermain di got-got, pangkotor ada yang kebanyakan perempuan itu kecoak, <noise> tapi bagi beta <noise> <hesitation> binatang yang paleng beta seng suka itu adalah cicak, cicak ini menurut beta akang seng atorang, karna mau katong dimana sa, akang mo bera akang bera saja lia akang seng, seng apa? Seng pake pikir kata ini di meja makang kaa, ini katong ada dudu deng tamu kaa, akang mo bera, bera saja! Jadi bagi beta, selain akang pung badang biking katong apa? Gali, tapi memang akang seng atorang memang, su bagitu, yang yang-paleng biking nae-nae dara ini, katong ada bicara mau rahasia ka seng rahasia ka, dia tetap saja kaya apa? <hesitation> kaya ada orang orang-orang ambon b'ang apa ya?. Dudu par mo dengar katong manusia ni bicara, jadi memang cicak ni selain akang biking katong gali, akang pung akang pangkotor, selain itu juga dia suka apa? <hesitation> dudu dengar manusia bicara, itu yang itu yang bagi beta cicak, satu lai kalo katong di rumah tu kalo pung makanang, kalo seng tutu bae-bae bagi beta, beta seng taku tikus itu, deng beta taku ni, akang akang-cicak ini, dia maraya palang-palang katong seng tau akang maso di di-makanang akang rasa makanang, parnah sampe dia su rasa makanang bagitu tu, itu bet su beta su lia, sampe beta su lia, ha itu se selesai seng lai jang makang makanang itu lai kaya nya itu <hesitation> apa? Cicak su nae akang tu, jadi memang bagi beta tu, makanang apa? <hesitation> binatang yang paleng paleng menjengkelkan, yang orang indonesia bilang menjijikkan, bahasa indonesia bilang menjijikkan, itu bagi beta, itu cicak itu, jadi begitu.